أتمنى يكون عندي زر رجوع بالزمن علشان لو حسيت ان أنا خدت قرار غلط او نتيجة قرار خدته مكنتش عجباني ارجع بالزمن و اصلح اللي أنا عملته و اخليه بشكل افضل احسن ما أوقف الزمن و أبقى مش عارفة بعمل ايه